Magakana sandiri ma kia ma ma wola ngone entah wa make okia bolo kia na ja je kan ngone wosi odakuwa to so idadi oka aje ngone wa kelelo madake ena imagakana sandiri ipolulu ismomana okia <hesitation> okia menege salamburung lo so komanege binatang man duniaka man ma binatang yang imagakana okia wola hanya sinoto salamburung de baikole tapi ngone wa kelelo uwa okia sebenarnya isi akana manege ika <noise> iakanaka imadadi oka wola imagakanaka igutu de aje ngone wo kelelo cuma itu.